<hesitation> injo urang-urangku nu biasayyaku urang injo a'cari-carita <hesitation> rie rikua i syawal, injo i syawal umuru'na kira-kira ruang pulo appa ruang pulo limalah kira-kira injo cumang aih langkara maki si uppa ka nuu si kali-kali ji minro ri kamponga ka kullia i nampa ino kul tampa'na kullia nu lere kunjo mange ri palu <hesitation> jari rie toppa libur na nampa minro ri kampongaa injo pung libur lakbu pi ka lerei ongkoso isse injo, rie to injo urangku inai isse injo arenna <hesitation> daus injo i daus <hesitation> kamuninna kunjo mange ri morowali anjama i ri pabrik industria pabrik nikela <hesitation> injo isse iya mallingmi i tala maing amminro injo-njo iya umuru na injo sekitrang dua lima dua empat lah <hesitation> na saba' langkara amminro kaaa injo annang bulang pi nampa ri sare cuti <hesitation> rie to injo urangku ri kua <hesitation> i ari, injo i ari <hesitation> apa isse injo na haju kamuninna na haju i ari deh, a injo i ari iya kunni ji ri kamponga iya sii pa'rurungang ja cuma kang langkara to ma si pa'rurungang ka nu sibu' i rie jamanna <hesitation> biasa anu jamanna a'piara i capi, <hesitation> nampa kang intu punna a'piara ki capi nte'mi la ri pangngalleang i ruku' pangalleang i pai-ri painungi i <hesitation> apalagi biasa kang rumpu'gaja na alle na anuang i ka ballo bede' punna rumpu gaja <hesitation> ballo i panai kalenna capia.